באש תצנע סנדוויטש בסיט חֻד' שרִיחְתין דיאל אלח'בְּז, ח'בְּז עאדי אוא טוסט, דיר עליה וחדה שרִיחָה שוויה דּ אלמאיוֹנֵיז אוא אִלזבדה חסב אִלד'וק, זיד עליהא שרַאיַח דיאל אלג'בְּן מע אִללחם אלמדכּ'ן בחאל אִלדג'אג' אוא אִלתורקי, חֻט שוויה דּ אלח'ס, טמאטם מקטעה שרַאיַח ח'יאר באש תעטי נכהה ו טרואה, עְ'טִי בִּאלשרִיחָה אתאניה דיאל אלח'בְּז ו אִדְ'עט שוויה, תקדר תאכל אִלסנדוויטש כמא הו אוא תחמסו פי אִלמקלאה אוא אִלפרן באש יוּלי דאפא ו מקְרַמֶש.